Ela kúxen köö jée <hesitation> jé jé dselí köö ´mí’ edse tíi’ ´náa’ köö töóö, jé se tíí’ ñí töóö o je dse uï’ jé dse tíi’ köö bóó’ köö ere lí juó’ re jmⱥⱥráa’ re juⱥⱥ’ra nɇɇ xa köö mý mⱥⱥⱥ <hesitation> mý mⱥⱥⱥ e e, jö re píi’ ná mý jmýy’ jö re úúrá’ ñí’ kí jö kúli kiüü jö mali kiüü jö nɇɇ re üú’ra dxó lɇ kiä’ xi nǿǿ kiejö kú jé’n sú’ kiejö jáaá my ‘loo bá ejö.